Ene kora, pama bo tasu pne. Ne tatasu meno bon po krisma. Po ubam bon, mukai. Krismas rova kora nene tatasu menu ar via, nene tatasu tsuk menu o bon buanavi? Po bon buanavi, obon vore kasa. Bon ne kua po, ka gusa ma ven po hos, pa gono sasa ma sata peara, a nabana vakau. Kene to pe te tasu menu po bon buanavi mukai to mio bo nene tetasu menu, pa tsiako a ma tsi arom. Ge ma tsi kain ar via, tse ne tsiako ka va topuana bon vi nene komanu voa veni, o bon ne tsunan tavuts veni po os. Oyia rova kora, nene pe komanai, pa paia bam buanavi kora, mukai sasa to mio bon, ubom bon nene namai nu po tasu, sova, tasu pene to kita te sisio na tasus po krismas. Pove tasu po krismas, vopo voasa votopuama.